La kwaci ma bale mah da kana ŋgane mah, gaf gəla yiŋ lala kowa lala k'markwa haŋain galəf gala yaya yiŋ t'uzinha galf gala haŋ, ɗakana ŋgane ama lokaci sa ta galuk yayiŋ avəla li mayiŋ nda dayiŋ vita gaf gəla lo gaf gəla yiŋ avela taŋ. Alhamdulillahi gal lif gala haŋ, vəla ni vəla haŋ tarbiya gayiŋ ndza-ndza a ghala gəla nif gla həŋ vəla ni vəla hay t'ina zo tsəra ni tsəra haŋ tsəra ni kegh haŋ, galf na ta guluk yiŋ avəla li mayiŋ da dayiŋ na, gul da koro gul da cogho? Ghən uvaha huta gol dozlo kowa ndu vahini, uvaha tan siha ina uzinha siha ina yiŋ ma siha gul da marəsta? Ghən unda yiŋ naya? Ghəŋ ina mene,? Həŋ ina mene gol dozlo, gu kəni dzeb da mubaha? Həŋ unda kaha gol gul da tsaɗata, guka da mon tinaha guka da tsəŋ t'trughwaza ŋ toba ghiŋi nda maha, tsəŋ tsa kəni guka da sləga tina ha, sləsləga ka, ko wurna ha, ko ghəŋa ha, ko moka ha, guka da sləgata sləga ka tina ha sasa lokaciya ghəva, sərta ghəva guleŋ awa ghəva weɗe gol dozlo gu kəni da dzebe ina magh ndini, ina kagh ndini gu kəni da ghəva, ha ghəva kini guleŋe to gu da yuku, yaf yaɗe vita ha imma slusla immi bita im bit na ŋgane slaslal im kada gu da ghəvate haghəva ɗe yat ya ɗe guka da guda sakwa buha t'luma, gul paha ɗaŋ t'inagh daŋ mndiya, Ko buha ghwaŋa inaha, ko buhu hutafa ɗe, guka da haŋ nda haf tina ha, gul fata da nda ndini ina maha nda ndini, ina kaha nda ndini hal ta gwafta wo. To gwaf gwa, saŋasa i da mahga saŋga wasa dadamuŋ da mahga saŋga sa kəni na gu kəni gata gagər-gagər, hal tog hal ta gwafta wo ina magh siha ina kagh siha, ina kagh na gu ka da kəlafta guka da həɗata tal fiti hahəɗal tala fiti mindzi ŋdziye da həɗa tal, hahəɗal məŋ dzi na gul da dzefe gul da ndahəŋ ta buha gul kəl dzef da t'luma la ŋgaf lal da t'luma gul da sakwapta kaɗa kwandegh-kwandegh ɗe gul da sakwa pta? Həŋ koɓ? Hən, gani ni gana wurna gol dozlo ka? Gani ne oh monvaya ganini gul da sakwapta, sakwap-sakwa lo. To unda kagh na kaya t'luma-t'luma gu magh gu kəni da dzeb da tapga so a? Ha bəga sakwatal t aha bəga gefiya kariya tase nmda ndini gefa li səɗagh va ndandini ni gefiya likari kariya ghəva ma nda ndini, gul da kor a səkwa kariya tase gol dozlo ŋga da mahga zəlam bagh kena guka da sakwa kariya ghna gu ka da səkwa ali flasa za dafa, ali tsakwaliya za dafa, aliii kuɗuma sləha ah ali kuɗuma za dafa ali kuɗuma sləha ghərdi, ina ndzəha ghərdi, ina sa ghərdi ghərdi na na hər a guka da ina inahane gol gu kəni da sakwata si ha flasa ghərdi nda ndini siha flasa ɗafa guka da səkwa ta Gu kəni sakwata səma, siha kuɗuma za dafa, aha kuɗuma sa ghərdi aha kuɗuma za dafa ka kəni da sakwata, guka sakwa ali katifa gul da sakwa ɗa ta ali kativuŋ alii nu səma gul da sakwa ɗa ta kai bəga lokaciya yayiŋ na ma, ina wuma yiŋ na. Arɗi ven gol da səkwa nita, gul da səkwa <hesitation> gul da həɗa wurnag na kaya gul pitsata, pica-pica lo gul ndə haɗaf vana arɗi ard nana wadzen kaloba arba'in ka ka loba ufaɗamsaka kena ufaɗamsaka tos ɗe, gul da ndəghadaf ta da mahga zəɗa lambagh kjena ali wurna ŋgane buha hesa, hiya buhu hesa, ghəni buhu hesa moko buha gul da ndaha ɗafta guka da kəl da mahga zəɗa lambagh ŋgane gu gul sakwa ɗafa səma karya karya ina wumagh kenan vita ha koɓo avəla dagh ma, gu da səkwaɗa nda ogo gul da həna ta vita wumagh ŋgane, vit vita mbatardiyagh ke nan, vita wawumal kana sasəɗo kin vita mbatardi ŋgana kenan guka həna t'og ŋgane kowa nda kowe lambagh labta da tabga wuma ŋgane guhaŋ da zute gul da zot og ŋgane gabaɗaya, ka gol t'mog unda sa səna yayi, unda maganil ta li yayiŋ. Ka li dayiŋ maganita, ko nu nda konu gul da sakwaɗata gabadaya kukəɗa bika kukəda koma nda kome Unda sa sənaya yiŋ avəla li mayiŋ ka gol t'mono. Wuma unda sa səna yayiŋ kenan, avəla li mayiŋ nda dayiŋ ka gol t'mono gul sakwaɗata ali kəlpi na, gul da səkwaɗa ali dar daruwa gul na darawa cital zərini, daruwa cital gul ndəha ɗaf kəlp ta diya unda maga na li unda magana li mayin nda dayiŋ. Ali ghuni buha konu ghwurmbazla buha ka gol sakwadata masar na ma buha gul səkwadata gul ndaha ɗafta gul laghata da mahga zəɗa lambagha unda sa sənəŋ yayiŋ avəla li mayiŋ to sasa duniya ŋgane dakana ŋgana guleŋ. Ha mbruka yiŋ dakana ha koɓ ɗa kana wo, und dzavadza mbrukagh vita yaya ka t'makwagh ma vita vəlaɗa vəla dadamuŋ t'uzaŋ ma vita wume da wuma ɗe vita makwəɗ ma, ha mbruk m ndunda halaya wi ha koɓu ha bəgunda dzebel da həva wo ha koɓo ngane mən ndu nda halaya wo, ha bəunda da dzavata ka wo. To vita haɗ həɗe ka ŋgana guleŋe, guka cakal afta t'makwa gha mana zamani ŋgane, ɗaana ne? Ha vita dzava na dzava ka tali rəŋgawa, dzava na dzava ka rəngawa hin muŋ vana dzava na dzava ka katifa hin va vane da vəzaftaɗ ta diya hina hina ɗe, aha ina ca ɗaf ŋga zəɗa lambini, li flasa ali nune səkwana səkwa ka t'makwa gha ina da sləha taɗ dili inda da da zuta ɗe inahga zəɗalambini ŋgane, bəga da hina hin ɗe sikenan ɗaka na wuma ŋgane kə ɗakana ha koɓa da dzava ta ka məŋ ndu nda halaya wo na ŋga na kana eh ɗakana məna eh sabai se weɗ da kor gwaɗa lamuŋ ga haŋ Sabsəyiŋi da ga karfe kwandagh sab yiŋi korəl-kwaral kana kukəɗa gwaɗ ŋgane sabsayin kwara-kwara yiŋ ko mbete ɗe, sabsa yiŋ kwara-kwara yiŋ ko mbete ɗe, sabsa yiŋ kwara-kwara yiŋ unda viɗ-viɗ yiŋ kwaata kwara-kwara yiŋ, unda kwara baya unda ghaɗ haha unda halaya guleŋe ha unda mbica ta? Gha unda tuna yiŋ kwara-kwaral aya kukəɗa gwaɗ ŋgane vita unda zəɗaɗ ŋgana ma alhamdulillahi ma kəla mbab dadamuŋ dzeb tabgini, allah yasa ma laɗ k'gwaɗa guli, allah yasa ma lab yiŋ tab ga siɗ guleŋ gul kwarata allah yasa ma zeɗe avəla taŋa gwaɗa arhe gaghaŋa, guhaŋ tamkəni ta,? Ha unda avəlayiŋ ni ta haŋ həɗe ka alhamdulillahi avəla taŋ zeɗe ka alhamdulillahi ha zeɗa avəla taŋu ma alhamdulillahi ama unda səsəna yiŋ na sabsayiŋ kwara-kwara yiŋ, wume da wuma yiŋ ka na ma, dzahe-dzayiŋ sabsayiŋ da kwara gwada lamuŋ ne ga kwara-kwara yiŋ amma dzahe-dzah yiŋ tabga wuma zuguna maɗa, zuguna maɗe da wuma, sagaŋayin kəɗ-kadze kwa avəla maɗa auta maɗ kəna kəɗ kaze kwa avəla mayin saga ŋa yiun, naye da wuma dza he-dzaha yiŋ da kor gwaɗa meɗ t'kari ŋ akwati, sakwa-sakwa yiŋi gwaɗa wume dzagha yiŋ da kora heta haha murkwun mbin tala unda hese dzaghaɗ da mboko, naye djagha yiŋ da kor gwaɗi ni dzagha da faɗa ɗab ta li ivuyn yin ina wargida guleŋe nda li zera kari ŋ akwati Ina wuima makau? Ina zuguna maɗa dzahaŋ-dzagha ina wargida siha ina amarya siha naye dzagha yin, yaɗe mala taŋ teŋ-teŋa ŋ toba taŋ mala yiŋ ya yiŋe mala, yaɗe male, dzagha da kor gwaɗi yiŋi, wume da wuma de vita vita zləma, vita zləme da wuma zuguna maɗ ŋgane sasa wuma ŋgane fit həkəne pəɗata ai, na ye dzagha da gər ta li akwati ŋgane shirya na yiŋi, ina wargida siha, ina amarya siha, naye dzagha yiŋ da kor gwaɗini, yaɗe mala taɗ ŋ toba tan aya ha yaɗagh de guleŋ mo hala da kwara t'gwaɗ ŋganu se nda yaŋ gahaŋ yaɗe dzaha da kwarata, dzaghe dzhe da sir yiŋ da sir ya ya tayiŋi unda wargida ma? Ghan unda kagh məna wargida afa ŋguɗufi gol dozl nda wargida guyiŋ payata amar yaɗ guleŋe? Han sasa amrya guleŋe sasa sar tini fil həkəne həma vita zləma ŋgane laŋgabla da da mun t'und na? Ghan kagh gulen amarya eh rena taka t'ŋ wargida gha. Awa cuhura ndzuku? Ghan ndzok muŋ-va-vaya? Ghan ndzuka duniya? Ghan ndzuka duniya rena ta kagh guleŋ t'wargida gha, wargida guleŋ rena ta kagh t'amarya. To zəɗal guleŋe eh rena ta kaghiŋ t'ŋ zəɗa laŋ mba ghiŋi awa cuhura nduka duniya awa vəla dada muŋ ndzuka duniya. Naye dzgha yiŋ da kwarana te taghaŋ dzahe-dzaha yiŋ shirya tina tahay, eh viviɗa yiŋ məna eh kukəda gwaɗa la muŋa ɗa uzan na gode, vivida ka ma cuhura ma dadamuŋ ma laɗ gwaɗa zəɗa. <noise> bəga wuma ŋgana yo kukəɗa fiti, fita ɗakana ŋgane ha ta pəgha ta wo. Maɗ ya nita ma dzaha da kor gwaɗa shir ya te yin ivuŋaɗ ma faɗib kini nela ma ma magi kəni ka maɗ kana, dole se lalayiŋ magana tina maɗ ŋgane, ha yiŋ magana ŋguɗuf t'mayiŋ tərɓa ma yiŋ nguɗuf t'mayin ŋgane ha wume ŋgana ta zəɗuwo dzaha magana nda yiŋ magana nela t'səra ni ina wargida ŋgana ma gu neɗ dzeb da magata yayiŋ ŋ ghayiŋ ma dzeb yiŋ da magata tabga wuma zuguna maɗ ŋgane da dzebe dzebəlo vita zləma laŋgabla dadamuŋ t'und na ŋ farin ciki yiŋ da vita laŋgabla dadamuŋ tunda dzeb da mun zuɗuka gwaɗ yiŋ, ma laŋgarib ma marinis dadamuŋ dzama ma cuhura dadamuŋ tahaŋ dzama, ina murni murna mun yaɗ na, ma cuhura ghaŋ dzamma ha ləmwo ha nuwo na ye dada muŋ ne rok yo ma cuhura ghan dzama, ma vuluŋ dadamuŋ zəɗak taghaŋ naye nogh yaɗ tabga wuma zuguna maɗ na, ha inda sə kwiɗ həmi t'kor wo vavaya sab yaɗ da kor aya dzahe-dzahi, kukəda. Gwaɗa lamuŋe gahaŋa sabsayin kwarakwaryiŋ gwaɗa lamuŋ na, dzaha da kor gwaɗa wuma zuguna mayiŋ gulen ha gwaɗ həmu, sasa sarta wuma ngane.